اللي أتمناه أسويه بعد عشر سنين إن الواحد يكون عايش بشكل ناجح أكثر نحقق كل أمنياته <hesitation> مسوي مشاريع اللي هو يحبها يكون عايش مع الناس اللي يحبونه. <hesitation> تكون البلاد اللي هو موجود فيها بلاد مستقرة تكون فيها الأمن والأمان. وكل اخواننا في الدول حولنا إن شاء الله